kondeye mida e kofiwa cay an, so mi nani ba ɗaanol sai si'a seɗɗe, mi yara, yandegoo bo sai mi wurto yaasi ngam mi forta koyɗe am.